<hesitation> Gn'atao hoe karatry famohambola na carte bancaire da karazana hoe ohatra pisy zakabe zay izy io, da igny antsofoky ame DAB zagny iny raha igny ka tapenao e kaodiny satria misy kaody iny raha igny de misy vola mibotetry avy amy banky ao, avy ame DAB ao, fangala vola zany gn'asany.